जब में उदास होता हूँ ना तो मुझे पता है। कि तेने मुझे कैसे हँसाना है क्योंकि पहले भी तूने ही हँसाया है मुझे।